أنا أجول إن حل مشاكل الأرظ أو لأ عندنا جظايا كثير مثل الفجر التغيير المناخي وحتى التعليم والصحة وكلها تحتاج إهتمام كبير جبل ما نروح للفظاء، بس بعد إستكشاف الفظا مهم لأنه يفتح لنا فرص يديدة ويخلينا نفهم الكون أكثر يعني لو نجدر نوازن بين الإثنين بيكون أفظل.